I Marôka gn'anisan'ny firenea matanjaky an'Afrika atoy. <noise> Izy mbô Mpanjaka gn minday agnaminy ao. Da la gn tatara hafa akoatsin zay da fa nahazo <noise> gn'amboara gn ny firenea an'Afrika atoy koa i Marôka.